Об барои зиндагии мо хеле муҳим аст, вале на ҳама вақт он тоза ва бехатар аст. Барои ҳамин, одамон аз филтр истифода мебаранд. Филтр обро аз байни моддаҳои махсус мегузаронад, ки ифлосиро нигоҳ медоранд. Об тоза гузашта меравад, вале зарраҳои зараровар ва моддаҳои нолозим дар дохили филтр мемонанд. Ҳамин тавр, об соф ва бехатар мешавад.